ଅଖୀ ତୋ ସମସ୍ତେ କରକାଲା ଆଓ ଚିଲ୍ଲା ଅଖୀ ଜାଗ କୌନତୀ ଶୀତିକେଟୀ କେ ବ୍ରାଉନ ରଂଗରେ ଥାଈ। ଅବ କିଲୋ ଲୂକ ସେ ମୈଂନେ ଦିଯୋଂତୀ ତାପରେ ଲେନ୍ସୀ ବହୁତ ପରକାରଣା ସେ ଲଡୀଂ ଜାବ ଅଲେ ଲେନ୍ସ ଲଗୀ ଵିଵୀନୋଂ। ବାକର କଲୋର ପଢୋ ଚୁନ୍ଦେ ଆଖେଗୋ ତେନୋ ଡଲା ଟା କଲା ବାର ବଡା ଦ୍ଧଲା ଥାଈ ସମସ୍ତଂଗ ଆଖେ ମୈଂ ଇତୀ କୀ ଜାନୀ ଥୀ।